Ie, ilaina aloha mandeha mi-voyage e. Satria amn'izao fotoana izao manko betsaka tsy salama, betsaka ny marary. Ohatra izany ilaina ny voyage mba salama ny vatagna anao.